Tsy de ara-dalana loatsy amiko ny fampiasà hilala tsy voajanahary amy fanapaha-kevitry satria fanapahakevitry io, manapakevitry iha amizao, iny nefa miantoky ty fiainanao manontolo iny. Zay zany io.